Gny fagnamboara sira: <noise> ''Mandeha amin'ny tany akaiky ranomasy fa vita. Atao ao gny ranomasy da <noise> maiky igny. Lafa maiky amizay da mandrovy fotsy. Lasa fotsy mivainga. <noise> I vaingainin'igny amin'izay gn potepotehy; da lasa sira vongany. <noise> "